Kanada tun ɲan a tun nɛ, tuzure ba angilɛra ,ba angilɛra ninɛ yoo a piri'a ho yurasso, a maa, mu boo ba yo yu a nimibin mɛ oba yo wemi te oro mibe aba baa'ara. Awe zenimu ma biye mi ma'o mina ,obɛ ma ba we woro angilɛ re? Donke toba babe nɛ oni..beso.